Buuwilli, to ɗum wi’i buuwilli e ɗum waɗa haala kawtal hoore. To ɗum wii buuwilli, ko waranta yam kannjum woni, kawtal hoore, to yimɓe kawtii- kawtii ko'e mum'en ɗuuɗɓe too ɓe mbaaway ɓe kuwa kuugal mawngal. Ammaa to neɗɗo yo go'oto kan tan darii, to o waawtaa o waɗaa koome, buuwirgol go'otol waawtaa wuuwa, ammaa to ɗi kawtaama ɗuuɗɗi ɗi mbu-